عشان تسوي سلطة فواكه لذيذة وبسيطة أول شي بتختارين الفواكه التحبينها زي التفاح والموز والبرتقال والكيوي والعنب وبعد كدة تجطعين الفواكه مكعبات يعني كدة متوسطة الحجم <hesitation> وبعدين بتحطينها في طبج التجديم, بعدين تضيفين عصير ليمونة صغيرة وشوية سكر حسب الرغبة يعني وتجلبين الفواكه مع بعض، ممكن كمان تضيفين عصير لو تحبين أو ممكن تخليها كدة.